<hesitation> umo li mua, e adu uha ɔbʋ ;bua ɛdie neyi aloo ɛdie tuu awulani anekele beliela anaʒɔɛ namɛ yibɔmoli. Ɔdu dunɔɔ ɛɛ wuawuɣla suɛtu unaduɛ, <hesitation> ɔtɔbiɔdʋ. <hesitation> amɛyibɔ molie moliea bɔ aneyɣyi kunedʒi amɛ. Bɔ umoli ɛfuaniɛaa unaʒɔɛ nuu nemani la unayɔ awii ima yɔkpɔdu nawidiɛ, unaʒɔɛ nu ulili. Bɔ ɛ awulani aƒɔnadui bi la ;tatɛdiɛ bi ufonodzi <hesitation> kanayɔɛ la e umoli umolʒu kufɔna ufonedzi maluakasee kpenufa maka ʒɔɛ umoliʒu umoliʒu. Mɛɛ ɛdiɛ awulani anaduɛ la anayɔɛ la yɔ yo yokele umoliɛʒu. Ae anaʒɔɛ numɛ la, amɛyibɔ suɛ tu ukaʒɔɛa, ɔta atsi buamɛ aluanatsiadui. Ɛɛ tutumolie ɔmitsidu. mɛ umolie tɔdu ɛvʋɛ la du nɛdɛɛ naʒɔmi evʋla mu <hesitation> ɛdie maʒɔmi kanao kelee umoliʒʋ. Aduɛlʋɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ. Umoliniabu wuakutu yidza; bua ɛdiɛ wunavli nɛmɛ la laku wuaʒɔ. Mɛɛ ɔtalakuu naa niakami krbeyi. Aduɛluɛlu <hesitation> wualɛdeni Utenu nɛdini, buɛdiani ututu kpɔ ukutu kpɔlɔ mua ɔtalaŋtɛ. <hesitation> anayɔɛ la yoo yokele umoliʒʋni kawu kanase kpefa kuneyi. Nɔɔ ɛnu anuvlaɣisi be one keleyi. <hesitation> dɔŋka umolianita umoliani adu kɔbʋo, wuaʒɔ ɛdiɛ tuu wunavli nɛmɛ mua muu wuʒɔɛla nm ɔtalafa.